زده کړه د ټولنې د پرمختګ اساس دی. یو باخبره وګړی ښه تصمیم نیولی سي. زده کړه خلک له ناپوهۍ، تعصب او وېرې خلاصوي. ښوونه نوښت، ګډ ژوند او د عدالت ته لاره هواروي. که ماشومان ښه تعلیم ولري، سبا به ښه مشران شي. زده کړه اقتصادي وده چټکوي. همداراز، زده کړه د فرد شخصیت پیاوړې کوي